Lu Statu di Israele, prima nun esisteva. Doppu la secunna guerra mondiali, nta lu millinovicentuquarantottu, li capi di li Nazioni Uniti sparteru lu territoriu di la Palestina, pi dari a l’ebrei la possibbilità di aviri puru iddi un tirritoriu d’unni putiri stari e guvirnari. Di tannu però, tra lu statu d’Israele e li stati arabi, accuminciò na guerra senza fini ca puru oggi, mentri staiu parrannu, fa migghiara di morti.